نعم من المهم دراسة الأدب و هي مادة ذو فائدة كبيرة لأن الأدب يعتبر من بين الركائز الأساسية التي تؤدي الى تعلم العلوم و تعلم المواد الأخرى التي تسمح لنا بالإنفتاح على العالم و اكتشاف الحقائق و كذلك معرفة أسرار العالم و أسرار الكون.